في عطلات نهاية الأسبوع أحب إني أقضي وقتي مع الأصدقاء ونخرج ونتناول الطعام ونشاهد فيلم في السينما، أحياناً نذهب في رحلات قصيرة لاكتشاف أماكن جديدة، أجد <hesitation> قضاء الوقت مع الأصدقاء يساعدني على الاسترخاء ويجدد طاقتي، أيضاً أحب أني أستمتع بوجبة فطور غنية في الصباح حيث يمكنني تجربة أطباق جديدة والاستمتاع بالأجواء.